Mepɛ dɛ menya sika pii kyɛn dɛ mebenya mber pii siantsir nye dɛ, sɛ ewͻ mber pii na nnyi akadze a edze bɛdandan ndzɛmba mu a, ber a ewͻ no mfaso aba ho no, ͻyɛ a ͻbɛhaw adwen na mbom sɛ sika dze ewͻ a, sɛ mber mpo na erohwehwɛ na obi ennya amma wo a, otum nya ma wo na itum dze sika no dandan ndzɛmba pii ma sika a ewͻ no mfaso ba ho ntsi ͻno na mebɛfa.